ஒரு பாய்மரப் படகில் கடலை நீங்களே கடப்பது ஒரு நம்பமுடியாத சாகசமாக இருக்கும், ஆனால் பாதுகாப்பு மற்றும் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கு தயாரிப்பு முக்கியமாக இருக்கும். அத்தகைய பயணத்திற்கு நான் எவ்வாறு தயாராக வேண்டும் என்பது இங்கே. படகு தயார்நிலை மற்றும் உபகரணங்கள் சோதனை. பாய்மரப் படகை பரிசோதிக்கவும்: பாய்மரப் படகு, படகுகள், ரிக்கிங் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய கூறுகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்வதன் மூலம் பாய்மரப் படகு சிறந்த நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்வேன். தேய்மானம் அல்லது சேதத்தின் அறிகுறிகள் ஏதேனும் உள்ளதா எனச் சரிபார்த்து, தேவைப்படும் இடங்களில் பழுதுபார்ப்பேன். பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: லைஃப் ஜாக்கெட்டுகள், ஒரு லைஃப் ராஃப்ட், ஃபிளேர்ஸ், ஒரு EPIRB ரேடியோ பெக்கனைக் குறிக்கும் அவசர நிலை மற்றும் முதலுதவி பெட்டி ஆகியவற்றை வைத்திருப்பதை உறுதிசெய்கிறேன். கப்பலில் தீயை அணைக்கும் கருவிகள், செயற்கைக்கோள் தொலைபேசி, ஜிபிஎஸ் மற்றும் பிற வழிசெலுத்தல் கருவிகள் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன்.